نفضل القلعة، القلعة فيها حياة ملوك وفيها الجمال التاريخي، القلعة بتكون واسعة وكبيرة، وتتحركي فيها، و <hesitation> أكيد يعني حتكون أفضل من سفينة يعني سفينة ممكن إنتي مش هتلائمك كإنسانة بشرية وهي أصلا سفينة فضائية، فالقلعة خيار أفضل للحج يعني.